Poyabzal turlariga keladigan bo'lsak, klassik poyabzallar bor <hesitation> o'yin poyabzallari, <hesitation> rasmiy poyabzallar, makasinka, yozgi poyabzallar, sandaqlar, fli-flop, sport poyabzallari: krasovka, keta, kundalik poyabzallar, kundalik snikerlar, loferlar, ish poyabzallari, tibbiy poyabzallar <hesitation> botinkalar, kurt <hesitation> - milliy poyabzallar.